<hesitation> Peru duu, ndefa liɗɗi. Ɓe ndeentina jooni kaa e ko yaretee en. Hmm, so neɗɗo ɗun waawi sifaade banngal ñaandu maɓɓe. So wanaa ɗun huunde wonde kaa sikke walaa hen eɓe ñaama kulle goɗɗe. A mi meeɗay dawde mi yaha ton. Mi wawata hiisaade goɗɗun kasen.